<noise> Tu san bisɛ, mankiya ti tu tara tuuta bugum wa, di tuni se'em n ŋwana. Mankiya la miŋa la tari la pɔkɔ ti mankiisi la bɔna pɔkɔ la puan. Pɔkɔ la me sakpigerɔ tari la <hesitation> nasaa bunɔ ŋwana wa ti ba dikɛ labelɛ pɔkɔ la ti ba ana ŋwana bii bu boti bu dɛna la <hesitation> sɔbegɔ la, gee dagena sɔbegɔ. Bama miŋa nuu ti manki-dibesi la n boi puan la me tara zuto puan, ti fu nyaa san foe mankiya, manki-beelefo la bii manki-dibesi la, nyaa dikɛ a zuo la n tari bunsebo n taɛ a pɔkɔ la miŋa kinkɛlesi la ti ba wɔna taaba la, fu san dikɛ nyaa suuɛ taaba, ti bugum la nyaa ni laŋɛ, nyaa dita mankiya la dɔɔ la, ti fu nyaa dikɛ tuurɛ bii fu dikɛ laŋɛ fum yeti fu dikɛ laŋɛ sɛla la.